يعني الطرق التقليديه، تورتايه، شوية شمع، شوية بلالين، الحاجات اللي هي الطبيعيه يعني الواحد مش مبالغ في طلباته مفيش ضرر لو فيه هدية، اكتر من هديه عادي، مجاش برضو مش مشكله، معملناش خالص مش مشكله، يعني علي حسب اللي حواليك، مبيبقاش الأمر يرجعلك يعني.